Nii na puss par ahora si que ya rúhunú do pues rh ni tcheny nirya, guizunyaa ni rúhu nú, nii ni rxunnu loo lay’nu te par gybycká ra-rani biencka stoo ra comid’e ra, ra pedaz’e ra nivián xiigazy rýan loo lay’nu ah pues niini gacknee <hesitation> gyxunnu ni lo lay’nu, nez gýa nez gét’gy, chi nú vez, cheen dogy loo luxnu ta par gýa ruunu, nii na par queity gyndia nxab za ruunu, nii ni gacknee este <hesitation> rúhunu mas que nada par ni queity gyndyani ruhu nú tchi ni nëx zaru txyw ruhu’nu tanto zy nohasta rywx gaza ra cos nu ruu’nú val queity chadï gan.